Mkpáráwá íbán or ídén mnésé ñnó ámmó ítém mmó ná ésánñá k’ùsúñ áwásí, ítém sé ñsé ñnó ammó, mmó ámmó ésáñá úsúñ ‘Awási, ke étókósén ámásáñá k’úsún̄ Awásu ke ‘Awási mkpió sé ‘Awási ásénám ákúmú úlióñ fién k’ini áfórúúú úkéréké kéré, ‘Awási áñúbéné fién kitié áfó kétiéhé àkédáhá k’itié áfórúkéréké k’úwémém. Mmésé n̄nó úgwákúgwák ágwó itém mmó kpákpà ibáán, mmó ámmó ésáñá k’úsúñ áfénó má átódó ágwódén, ákpúkúd ányéwó ké ányém ánúñ ádé éti étókásén, kétó úfòk ágwó, ké ábò úkpèb áfó étté né éká ámmó k’úfók, amásáñá ná ámá ádé ádúk úmi mfin ádúk úmi mkpóñ, àgwó iwitié súkód iwóóó, úsúhó ágwó ésé liwib mkpó ábàñá àgwó, éwó ásén ándédé ádé éti étókásén, bót ágwó ámá ásáñá né áfón, ásáñà k’itém ‘Awási, ákób itém ánó étté áfó né éká áfó né áfón, ásáñá k’itém ‘Awásí, ákób itém ánó étté áfó né éká áfó, ágwó áliwiwib útó mkpó ándé áwó ó! ádé éti étókásén <hesitation> bót ámásáñá ná ámámá ágwó áliwib mkpó úbáñá, éwó iyó kúmámá úká ñkáñ ùdé, késé ásáñá éssien, <hesitation> k’idém mkpáráwá ídén, k’úwóñ mkpó ná ámámá ágwó kími isin mkpó únó áfó díá ákpá íní áfó kpérúkpáhá, bót ámásóñá k’ítém Awási, údúkó údúkó n̄dúk ná ámá, úkénéké úfíb mkpó éfíbé mí úgwúk ágwó ídáhám, mfib mkpó ánám ámmó ékábá ílábá k’úsún ésáñá né émámá. Énùñ ésiné àfóñ ñtàgáñtágá k’ídém, bót ágwó àkóbó ítém Áwási ásáñá k’ítém Áwási, ànàkúd náhà ányé sáñá nà àfón, Áwási ànúñ àlióñ ányé, úkúdé ñté ànyé àsiné ñtágá àfóñ k’idém, áwóñ mkpó ná ànyé ámámá, <hesitation> Áwási ásé ábébéné útó ágwó ñdé, àmánúñ ànám ñtérè Áwási úlíóñ fién, ámárúsáñàké k’itém Áwási, Áwási ánúñ úsóná ásák áfó àsáñá né ámá. Ágwó ánsikób útó ítém ándió ánúñ ábén ásin ké ádinàm àfón né ùtó ágwó àndé, ámàkób útó ítém ñtóm ámà, àfúbénè úsin élinám, ánúñ ásáñá ñtéré nà àmámá kimi sáñá ákédúk ké ñtó ákpérúdúkó, ásáná ákédúk kééé úmúm ésin ké úfók mkpókób áfó àsiné dé, ákimi sinédé àsinédé ákpà úkúdó ánsúrúsió, útó ítém àndé àgwó ánsi bén ítém sifón even ìtém ékáfó né éttéfó únó àfóbén ányè ásin élinám, ányé àgwó únóhó fién bén útó ítém àndó ásin, kélinám ánákúd útó ìtém ándé áwifón né àfó, ijákà àfó kédúk k’mfánà ákpérúdúkó.